والله أفضل بصراحة بالسيارة. و ليش؟ لأن، أحب الاستكنان، حتى لو ما أسوج، بس كده استكنان سيارة واستكشاف وما أدري إيه؟ وحركات ومغامرات و فرامل، بنزين. كدا يعني فاهم. <hesitation> القطار الطفش يا أخي. بحس بملل، الدراجة تعب.